Naꞌ c̲h̲unnstsiꞌn seid xki diꞌltsa lëꞌ zëna lëꞌkga c̲h̲unnstsiꞌndná zë nap axta or lëꞌná gow tib giat pc̲h̲ey xki xbiꞌl zë, sinda mas nak seid nak guꞌn c̲h̲owná, lëꞌ ngid nap diꞌltsa kë ngid zë kë nap xlitná ic̲h̲ë gunu or lëꞌná gow man bos nup seid gunn- ná frit ngid xki, lëꞌ zë c̲h̲oowdná zë.